<hesitation> Raha kôfa nafangaroharo zay bôaka raha efa tsy sambare edy. Avy eo amizay tsisy raha tia anaô izen̈y tsisy tia raha tsisy te hihin̈a tsisy ti anan̈o raha feky e mafangaroharo feky raha in̈y.